Nu re jwa'n bina ndena nxou ladney ndena nalat ndena nabil ndena re jwa'n, mbayna tyz xe gabna na na mblamena thi pla wiz mblamena na nlastamena pues taga nabil niay nabil niay ndobiza na ngentra ngentra ma na ngenta nit xaneyna mbay na nuga jwa'na tyz gabmen na nke nu thib ned ye na nawue nzoloa' ntobinley nawue nzoloa' ndo disnuley pues taga nawue nya ye nday za mbay tyz gabmen na nuga nakap nzo lozomen nakap nlinumena nakap mbesmen loney nakap na yodmen pazens komen nit xaney na nayodmen pazens jwi'mena lazmena pues nuga na tadey xanak re ngud bina na re ya bina tyz men na lastamena na kodmen na a kodmen gon loney na kiptamen re re ma' ndo ladney na kiptamen na laztamena na kodmen nit xaney pues nuga na tadey ngud binza mbay tud ndena xenak na tyz chumena mbay tyz xenak nzo roa' nzo ro ya'ba neo re ya'bina na tadey ngud tyz mbay na ze mbes re men gox dingoy naze tay ngud mbay naze jwa'na nuy nchon ncho dis zebay nchona dis iz mney ke mbinmena mney ke mbresmena mblosmena tyaza neo ze zyasa nda ngud nazos nday ngudza mbay na ze jwa'na mnem nuy ndena mbay tyz xanak men ndo yet mena ndo yedmen palad mblux thi mena na nkemen yed. Mbay na nkenumen jwa'n bin na jwa'men ngoxen mena ngozemen yo xaney ngo- go golen nit xaney zeba yeda ngoza le yeda ze mbiza le yeda ze mda ma'y asta ze gaja gana mdona gana mbluxa mbay yana mbay na nzo rola nkelaza lomen tyz palad ndoba na nawue nya ngotob chuley. mbay na or nchelas xenley ze ya tayaltey xiena mbay jwa'naza nu na ndyakna nuy ndena na len xe nke lozoaley tatamod ndyak nua ya mbay na nzo roa' yamen nazu tayia mas nchelasmena xenmen re jwa'n bina per ma nazu yamen za jwa'na za na lientey tya mas nawue nzo lozoa nke xen tayia mas nawue nzo lozoa' mblo'a beb xaney mblo'a re jwa'n ta nkenu ley liz ley nkenuley mblo ezkal loney mbloa per na tadey na xientey entonzes nuga re ya'i nden mdena ben ze nzo lozoa ta ndena nzo nxyena.